Au akan merasa buruk merasa ta ta penting kalo ini hataholi bahkan au nonoana na bahkan au ina amanga tamai lo aku acara ini kabing.